हां, हलाकी परणाम और भी बुरा हो <hesitation> सकत रहल छे, लेकिन हालात के <hesitation> संभाले में ही बुधिमानी मानल जाएच्छे। कहें से कि अगर हालात जादा बिगड़ जाए, तो जब उस हालात के मुताबिक अनुकूल काम ना होगे छे, तो आगे चलके जादा नुक्सान हो जाएच्छे। एक हे चलते, हालात के अनुकूल हमेशा साउधानी से और सतर्गता पुरुवक दिमाग के <hesitation> सतर्ग रहके काम करे के चाहिए चेहिए।